من المكونات الرئيسية للكمبيوتر، يعني الكمبيوتر هو عبارة عن شاشة كبيرة الشاشة طبعا بتحتوي على الزچاچ ، طبعا في ازرار في الكمبيوتر وفي اسلاك ، طبعا في طبقة من البلاستيك بتحمي الكمبيوتر من الدا-الخارچ ، طبعا من الداخل في المكونات الرئيسية والمكونات التكنولوچية واچهزة التحكم والكيبورد والماوس.